الوظيفة التي اكون فيها جيد بدون شك هي وظيفة التعليم لأنني منذ الصغر كنت أحب هذه المهنة و كنت أتمنى أن أكون أستاذ ناجح بالتالي لو أكون أستاذ أنا متأكد أنني سأكون أستاذ متميز و أكون أستاذ ذو كفاءة عالية و يمكنني أن أعطي كثيرا من المعلومات و من الطرق الصحية للتلاميذ الذين سوف أدرسهم و يكونون بمثابة أولادي و سأعمل كل ما في وسعي كي أجعلهم من أفضل التلاميذ في العالم.